لو كان بإمكانك تغيير شيء واحد في ماضيك، ماذا سيكون، ولماذا؟ لو كنت أقدر أغير شي فماضيي، كنت أختار أتعلم من الأخطاء بدري وما أطيح فيها مرتين التجارب تعلم، بس التعلم منها بسرعه يوفر علي تعب ووقت كنت بخلي حياتي أهدى وأبسط، وما أتعب نفسّي بالخيارات الخطأ